कुछ खाणा पदार्थ जू बुरी सांस पैदा करदा। जनैई प्याज, लहसुन, कॉफी, एल्कोहल, और तली भुनी चीज। शामिल छिन। ई खाद्य पदार्थ हमर शरीर मा गंद पैदा कन वोलू रसायन छन। ऊथै छुडदा। जैसे की हमरू जू मूहँ च वे से दुर्गंध औंदी।